Eekoboshi wam me nne rom nne dehene ke sot because, <hesitation> kpa ngabara, nvana ke ovum nzuk san agum mmang mani iyingha, iduk uko nye sugureghen, nduk uko nye suguren ngwee, igaha efia we igyanhane nne ijie ikobashi, ujie ikobashi, mjie ikobashi nnjie yogho suguren nkom ikworo orok, nkomo ikworo orok gba be akworo izan, nnfenenee den, afeneeaden we egam ugba obie obie ugba we nemne mmang nsora mmang obie obie ugboame umang nsora before nshiga ge den immangina ma ugba me seghe mani nde edempme nnimi gie debere mmene then mfene mmang me nshim ne megha ebibigha gba dene nbiegha me ubiegha me ubiegha me ee nsorome nsorome usorome nshin mmang me ken mang nshim neyen efia ikobashi nwe anogwuk arearen mme efia idoboro and edaidan efia ikobashi nnee gagha efia ikobashi inigha efia we ano ghama ghama orem ge nyho and or may be efia we ari gham egba gba dai egop dai nye, ne egop beee ari ee iribe egbe ebe aribee ebe ereeghe ikwee ngee ekpa kpa avi egop urum mgbog igaha nne evia ikobashi ewe esang mee efia me egop ani agam egbai-gba ammang me ijie kwu danye we akwu me egopwani igama obie obie izaizai be inepvi ne ani zaizai, ani zaizai, ẽ igam obie obie igaha igbai-gbai we ani agham ani zaizai me ruma a seghe geni afene a doporo amdai egba gba we afene mevai doro memai igwagha, ava sune ke ike evumea ae kwu are ajie kwu, akwu momo kwo magbe danye adoboro igbagha ashin ne ewee mmoven emeheomawe ishiga so ngba kwu gba ishin ibin ame den ajie dai ari irimi wo kpa nne akwu kpa me erimeha anima juso anumajuso oro oven ive ne ani anuma kuma ke ma ani numa kuma ke Ama kwugba ani numa rom orok na ana rame so ivia ikobashi ni romne adon dene nkwu idak me edandan ano nna rume ke dene mme su nne shoose evia ikobashi mmang kwu ndoboro nnene igwagwa kwan kwan efia we igeha nneyen efia nwee me afia ee Ekwu kwu ari, efia we egop ari ajie ekwu kwu egba gba egop so nne mma efia ikobashi ntat me gha Egbi we agbage a mmang asorok me anao be are dai ipa danye ntat edai dai agbe nwa vume ke den ateme ke oven isorok agbe ee ogbogo isorok agbe akom amebe abekom amewo ani azaizai so me edubo efiawe nni rom nne dene ke mmang kwu ke den so that mang kom me eyanno agom me odai agum mai edani dai nya biaka agum be are ke onyena ee me efia nniromne adong dene, so anum ma efia ikobashi dene efia ikobashi inepne dene esot ntat me ashigha onyima asheen edaidan ano be te oven ajie ke den ani akwu asaisai ayokogho ashini hey we kbagai ke avang ayeng ano Ke ntakehee efia gbegha gbegha onono urege ovene ererem ame nwa jee awe nwa jee awe nwa jee igbũrũ nwa jee edu nwa jee emat nwa jee onono nwa jee egwut nwa jee ana shishina uwa jee, but efiat ikobashi nwe ashini ne eadai daina ano abeareke den so mme efia we arumang akwu ke den anum ke akanum mmowen ndisa nno ono gweni mma efia ikobashi dene. So that ntak ammang me ukwu ayen ano be igaha nne ke erug egbi ewee, iswuwe gwup ani te anowen ayani, mme gba egbi we amang gba ayem ehee areren nyoghogo ma weh ani yoghoor onono ushig ujie ikpaga me efia ikobashi inep tene mma num.